k'o jaljaq taq tib'iliil che qas reech li qatinimit Tujaal <noise> k'o jujon che qas reech taj xu' chan xaq k'am poon re qano'jb'aal re jun chek wunaq qas ke' ritijiik k'o nik'yaj kajpa' li k'aj, el k'aj nab'eey kaan xu' kib'an pi taq k'ulb'ek, kasim ya' wuxu' jun chek nemq'iij, qas nem reqla'n xaqara' li jalb'al, paxkuwa' xu' chan cha'nem rii' xapa' chech q'iij laaq' qatijan rimal qas otz chek qana'an otz chek riliik, qas qak'am cha poon k'aj, k'o k'aj kik'iyix pi taq k'iyb'al xaqara' k'o chek li saqpool laaq' qak'ilij k'o chek ke'b'al kajpa' <hesitation> kajb'eek <hesitation> pi junchek ke'b'al re q'ab' <hesitation> pi jun chek ke'b'al re q'ab' wuxu' re <hesitation> pil nik'yaj chek jaay, laaq' kajb'eek k'o chek b'anmaj xaqara' laaq' qab'anan wuxu' k'o b'anam chek pi k'iyb'al tib'iliil pi li k'iyb'al waay che k'o pi li qatinimit laaq' qatij li k'aj richib'iil pi pen wuxu' mam ak', mam pipen te't ak'. Laaq' qatijan <noise> xu' chan kikb'aj qate't qamam qas k'ok' na pon rik'in te't pi pen wuxu' mam pipen rimal ela' qas kik'amam kaan lera', ela' qas aknaq pi kino'jb'al che qas ke' na poon wuxu' k'ok' na poon el k'aj rii' qatij rik'in ub'en laaq't qatij rik'in soob' wuxu' leej xaqara' b'atoom e qas kirk'am riib' li k'aj rii' el ub'een rimal qas k'ok' na poon xu' chan li ub'en rii' nem na poon wa re k'ulb'ek, nem na poon rinemaal <hesitation> el qatij reneejel q'iij wuxu' pil nemq'iij che qs qaqaj ra'aj ch'ite'n nan li ub'en, xa' rimal la' <hesitation> kinna'tsaj poon xaqara' k'o pal- ek richib'il ti'ej laaq' re chikap wuxu' re ak' laaq' qatijan xaqara' xu' chan wa pal- ek otz na poon rik'in laj qasoob' xaqara' laaq' qatij kaltan re re kyaq riij kib'ix chiran iik riij, ela' li kaltan che qaya' qaj laj saqa'n qak'axab' chi riij laaq' qaya' qaj rixe'al ichaj kajpa' saqriwach, q'anxe' ch'amaay laaq' qaya' chixa'l xaqara' <hesitation> jun tib'iliil rii'. otz na poon qatijan rik'in b'atoom rimal ela' k'utun kaan chaqan wuxu' <hesitation> soob', xu' chan el soob' kitij na poon wa k'o jun kamnaq wuxu' k'o jun muqnek xa' rimal la', qast qak'amam kaan no'jb'al che nejeel q'iij <hesitation> qatij leej xa' rima la' wa qatij jun tib'iliil che qas nem na poon riq'iij wuxu' qas reech li qatinimit otz na poon qatij rik'in li ub'een wuxu' b'atoom.